Mə nə melali, mə melam beti Maajini mə maalei mə nyuwa ləma maajinile, maajini tikaile, nəngo mə ten betɔlɔmi gəm twam wo a mʊga maajini <hesitation> mə ma betɔlomi gəm gəlalantalɔle a mʊgɔ maajini n nyuwa ləma maajini kebo dəm. Bu kwaama gəm kang a tɨkai mə nya maajini mə tɨka lɔmile mə tɨka betɔlɔmile mə tɨka nəbam məndilei. Bu kwaamago gəm kang be kwaama tɨka bəngwam.